sebenar nyo kalua mau ngobatin flu atau pilek itu kan ado duo caro nyo, mau yang alami atau beli yang obat- obatan gitu kan, kalo misalkan dari yang rempah rempah itu biso pake temulawak, temulawak tu biso kito olesin ke hidung gitu atau minum aek jahe aek jahe, tapi kalua mau yang lebih simpel mungkin biso beli to biso beli obat di toko atau di apotek biar biso ngobatin flu samo pilek itu.